Gjithmonë i di vendet më të mira për të ngrënë... si i zbulon të gjitha këto restorante fantastike? Sa herë që provojmë një vend të ri, duket se ti tashmë e di që do të jetë i përkryer. Do të doja të dëgjoja disa sugjerime të tjera prej teje!"